South Koreani chámung belai kheno khápang srangjak swrangjak tei kwthar khe tongmung chamung bai chapjak. Aboni bisingo chana tei kimchi rok khe chamung wngkha. Borokrokni hamjakma chamungrokni bisingo tongo bibimbap bulgogi tei samgyeopsal. Korean berbique wngkha borokni chamung ni kaisa kothok mung gwnang. Kimchi jjigae doenjang jjigae tei samgyetang hai khe khakchangma tei thwngmungrok belai kheno wngwi mano. Tteokbokki kwchangma chamung tei kimbap twmajak chamung wngkha lama o chajak chamung. Koreani chamungni mung banchan chamung kwchwng chamungno kaham khlainai. Kwtal nungmungrok wngkha soju makgeolli chana ni angur bwtwi tei barli cha abo Koreani chamungno kwtal tei kwbangma khlaio.